Et kuimuudu toromiis ummistunut torro puhastas? Noq tä aja määntsegi, määntsegi pürsti vai sääntse trossi sinnäq sisse ja tõmbas. Toukas-tõmbas edesi-tagasi ja sis lätt puhtas. Vahepääl lask vaest määnestki <hesitation> survõvett ka sinnäq sisse ja. No nii tä käü.